जगह शब्द के बारे में बहुत कुछ ख्याल आथे। कोनऊ ठोर स्कुल बाजार घर या कोनऊ अउ। दुनिया कोनऊ और चीज बर जगह जैसे किताब बर अलमारी में। जगह होथे कोनऊ चीज कहा हवे जैसे मेज पर किताब रखे होवें। कोनऊ काम कब होवें जैसे फ़िल्म साम में चलथे कोनऊ। जगह के लेके मन में भावना जैसे के बचपन के मन मा आस लगावथ हवे। जैसे केकरो मन में जगह बनाना एकर ले मन में बहुत ख्याल आथे।